Ҳавои Миср одатан гарму хушк аст, ки бо иқлими саҳроӣ фарқ мекунад. Дар тобистон ҳарорат метавонад хеле баланд шуда, то чил дараҷа гармӣ бирасад. Дар зимистон ҳаво бештар сабук ва бароҳат мешавад, бо ҳароратҳои миёнаи бисту панҷ-си дараҷа. Боришот дар Миср хеле кам аст ва аксар вақт тақрибан намешавад, ки ин боиси хушксолӣ ва иқлими саҳроӣ мешавад.